Diri dawo wari me ani wa doku ma te be ye, diri dawo wari, tuo diri dawo wari mu kuma ende ani be ibi ani gberi te moku mingba wa doku ba te be ye. Diri dawo wari me mu me ani ibi lam warar. Teriye ani, ani imiete itoru ye ereba. Itoru yereba fie mini itorugbo poon warar o kon-a, itoru yereba ani minji bro muanga en ye ekem te beem mi ju tomi soma, i ereba te i so mu bia ine goba gote. Kuma japú emi te go me so i go nin ya tie eresi gote i yerèya-a ani apu bere ani wa doku. Ina bue japu eni ere en ye ke warar kuma eni ekee me tie mo inimiya, em beem so mu maso inimiya i so mu te ina bu paka barie inimiya ani gberi te smebo smebo i awome so ibim i diri wari mu, i yeri i nimiya so mie japu nimi, inimiya gote i tubo nimima ani bari ibia. Mai krama ye ani, wana ma be bio. Diri nimi apu emi ania nia diri dawo wari mu apu emi. <hesitation> tomi i nate etela gbo fanya bote. Wana toru poonji bia, tobara bo ani en gbola bare-a. I keni pakabote mbo ama weriso te ania nia mbo wari weriso te weriso te beem menso menmapu o mie ye, i toru poon wa bebe i ye ba kuma i weribe bio ania nia ama me bio diri dawo wari muapu emi i ereba menso mina puma, osbo saki bee ba wa inate mie sme te ye ye bia ye, wa nimi menso wa bebe mie abo fom bia ania nia mie ani sme bari bara. Ama te, se te diri dawo wari mua be apu nyana warari be apu o toru poon te apu. Paka bai ina nene bio ani tomi ima kun te i na ke menjia. Diri dawa wari me ibi lam warari, ani miete i me kuma i mie na ibiye ania nia i mie na ibiya-ye nimi warari. Keni inate bote bo ina be mbo belebra ke ekwen i pri bia tie gote i nimi warari menso mbo ekwen i pri be ye me ma me mbo krakra-a ania nia mbo krakra warari. I mie irimate ania nia i mie irima-a, ani eresi gote. Ani eresi gote diri dawo wari me ani ibi lam warari. Mengba enebaka tomi paka bo te sibi da nigeria se me bu na, arma me bio na, rivers state bio na, tomi paka bo te sibi da i de ke sibi dabe bo bra? O diri dawo wari. I diri dawo wari mua kuma, inate sibi da bia, tomi ekwen kuma inate ikwen bia, bekin na be fie inate bi fingite bekin na be fie bia tiegote i diri dawo wari mua. tombote i diri dawo wari mua be bo ke mu sibi da ba bra emi? Ofori mbo inate mutie duko ba? Mbo tie nimi? Mbo nimi ye ofori. Mbo nimi ya ofori eresi gote nti pa tie pakaba, mbo inate mbo ke mie krama bia, mbo ke mu ke mbo krama kuma ende mbo ke ekwen te ke tombo me primari bra, ende mbo ke se te ke mbo sema pri bari bra, ende mbo ke ekwen te ke mbo se ma owu so te ke mbo se ma pri bari bra? Ani eresi gote wani tomi toru krikri. Diri dawo wari me ibi lam warar' ani ibi wa ere wa ineba bra go-go-ye wana awoma diri dawo wari mu. Ania nia ani sii bra go-go-ye we ere menso wa ye fieai so wa ere menso wana awoma en diri dawo wari mu, diri dawo wari. Mua be bo mingba ene baka mbo gbonso-a; mingba enebaka i eremabo tatari saki be tom kri <hesitation> ere-mabo oyibo smeba a diri da wari muo so ogoloma oke ye sieai but mingba enebaka ani ko smea, i diri dawo wari mua be be inete, oyibo so obua ye prii. Ja oyipu emite diri da wo wari me so i mua kuma en buai ye miete ke erebo te diri dawo wari mua be lerebo pria tie eresi o tongbo ye erei or so opiki mu tongbo ye erea bo smea ani obu fakmaba ani eresi gote ori so o bio be ye ani tie o diri dawo wari mu bo, diri dawo wari mu bo me ori nimi ya saki mbo nimi warari saki, mbo inate etela ke o dieba but ene mapu meni toru poon warari bebe ani i yerite menso enete jumo jumo etela ke jumo jumo diebia ene gba go-go-ye gbori fongolo me bu anii sme, wani so wa bii bo ye ani wana awome sibi da, wa bii wana wome opuapu so kuma ende ke opuapu me so bu te be bra diri dawo wari mua bara? En-en bia, ani miete diri dawo wari me ani ibi lam warari, smebo smebo, diri dawa wari mu, mu dawa, mu dawa. Ja saki i diri dawa wari mum fiea menso. I opubo soba kuma idiri da wari mu ba fa berenbe ja saki i menso mengba enebaka en kon nama mute en diri da wari mu kon nama ofori krakraye iroye-a kuma ja-a saki piki emi i wari be bio sme nweni te i nimi bare-e gboin kon nama bote en piki i sinte. Diri da wari ibi warari. O ye wa diri dawa, o ye bro paka, japu wani ke toru poonte a pu so ma ma. Wani kalabari a nimi warai meniso wana toru poonwa-a, wani o toru fingite erame, wana oyipu piki toru kro te apu; o ye wa din dawa <noise> diri dawa wari mu, ani ibi ke ama me pri ba ani piki miete tomi sie paka bo ba te du ko te ke tomi priba menso krakraye diri dawa wana anju mu ma o i bere ke anju mu ba te, en duko priba anju mu apu emi-o ina toru fingi warar o, en mie mie ye nimi irarari o ani eresi mu ma. I meni oko sme te apu nyana-a kuma i ereba menso ani bufakmaba, ani ina bufakmaba ke japu bote me bo me bo ine bote bo i toru poonjiba tiegote paka be ye i nimiya; ani eresi gote diri da wari me ani ibi la mam. Ari ekwen baraye ani wani gba diri da wari mu. Diri da wari me ani ibi bara ke tomi ke troko mu te; i meni diri da wari mua te ba fa berenbe juno bote bote inate bo i ye na i biye-i ke i be ba menso me ye, gboi a gboi olo ko nyan waa ani jenya-a gbor erebo emi a meni oyibo sme, a sme wai, or igbiki nyana lam wai be ye me o diri ni mi ya arima a diri nimi waai, a toru ye ere a mini o mini a sme meni a ke bekin namamu, bekin namamu saki or igbiki nyana lam waai o companies nyana lam wai, o ton wa nyana lam waai anii eresi meni an ju mu ye me a erem meniso adi be o toru ya ere-i a meni mu diri pakri eke meni ke bo opri meni o be meniso o an bu be meniso anju o ekea go-go-ye, a ekea go-go-ye ori nii <hesitation> ke ye eee ominini an prim, omeni an minini, omini te bara pono an piriye me a meni an keso meni mu tom kri o nyana te-a mengba go-go ye tan oki, meni o be a meni o be menso. Ori a wari bio bele ani o be ye eeya tor saki saki me iwari na ende ke bo iba menso ai iwaribo bele? O nimi ya menso a bote o bara pono pri wara be diri pakri me o duka a duka menso diri mengba mini ai mengba i ai go- go ye aki mie erebo ba prite a bari kuro nyana-a a meni, a meni diri pakri me ke bo meni ke odie weni mengba weni bo weni bo weni ere weni beeso maani i ere ani bara pono an pri ye menso krakraye mini ai mengba go-go ye o iyai iyeri i bwa kro nyana-a ani o be ye oko sme te ye ofori i an go saki krakraye ai ekei ma miean sme bra, a meni ode o wari me bio octe pakama, o meni pikisi ama bio me bo sme wari me so piki onye-a pa ari ma nye. Ani ani a ke e ke te opono bra tiegote o school mua, o toru finji-a pakaye o nimiya, ani oki oriai ke jen eribo piti fa bara ani eresi gote o pasisi i bim weni mengba school mu <hesitation> diri da wari mu, diri da wari me ibila-warai. So that ani bra sua te <hesitation> iye na ibiye-i na iye na ibiya-i na duko i priba be bara. Ba fa berenbe i bro bakam te i rem meniso ma me kuma ibiya i etela yerim ani inate i inate i somu na ibianga na isomuna na ibianga na mie i pri ba ani ani, o miete, me a kunoma-anga, tamuno bra sua ona prie.